حاول ان انت تستغل اى وقت فراغ ليك سواء بقى ايام الاجازه بتاعتك بدل ما تنزل و تروح النادى و كدا ممكن تجيب الكتاب و تخرج فى اى مكان و تقراه <hesitation> زى ما انت تحب يعنى دا كله هيساعدك انت انت توفر وقت ان انت تقرا الكتب